नहीं भाईया, यो तो गलच्छे। तुम धरम का बिना तो काई जीवन जीवन नि सकोईच्छ। धरम का बिना काई जीवन होईच्छ काई। जीवन अगर तुमको जीवनू रहे, तुम भगवान के अच्छी पूजा करो। जल्दी उठो, मंदीर जाओ, पूजा करो, माला फेरो, भगवान को नाम लो। भगवान को नाम लोग तुम, तुमारे जीवन को उद्धार होई जाओगा। तुम कही जे तुरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेश्ट बने जाओगा। भगवान को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिएजेज। भगवान के हमें इससा पूजा अपार्ट करतो रहना चाहिएजेज। उकास कही जे अपना जीवन में, अपन के गलत काम नहीं करता। और अ अपने जीवन में, तो संगीतार से अपने काम नहीं करा वाज़ेंज।